हितून आमी हर्वे गेवन खातां, किदेयीं भें आमी रान्ना नाजाळ्यर शिजायना। चडशे फलां, भाजियो आनी बियो खातां। हितून एक बारि की या गेवनं विटामिन आनी मिनरल्स चड उरतां, शिजायताके विटामिन सी भी कमी जातां। वजन कमी कर्पक जाय जाळ्यार येह गेवन तिंका बरे। असले गेवनं खालयार आमका उडिक चड मेवतां, शिजेताके चडशे उडिक भैर सर्तां। एक वाय्त की आमी कोंबडी, दुकर आनी नुस्ते खावा शेकना, या हितून आमका खूप प्रोटीन मेवुंग शेकतलें। हर्वे मास नाजाळ्यार तातीयो खालयार आमचें पोट दुखपी। रांता तेनां आमी गेवनं रुचिक करतां, हर्वे खालयार आमका खूप किदे खावपाक मेवचेना।